<hesitation> Jaudi kam ai jon heltake, welo welo meden ma watayi. To welo mada watayi kam, no moftirta jaudi din. <noise> ai jaudi din moftatako, no ndi mobftiri fuu ai di majjai e tefuki ko nyama. Engala go- goddum keutudum, to du'um sai fa en ngati hakkilo me den e dou don. jon fellel ndemal to fellel ndemal famtidi ummatore dudi e leddi, to ko nyamai bo witi bawo, to tona en ngati hakkilo meden kebden iri taki en te to'o, taki dum mah dun wari dum sadi, gargajiya dum ma tun heɓa tako sosai to ngel du'um kanjum wanni ummatore leddi, to saboda haka sai fa hukuma wati hakkilo mun e dou don. To watayi hakkilo mun fu fah nyan fu me sai kauten gaden kah doggudu, woɓɓe fa'a banu yimɓe niger gani kah sanki taki nder leddi meɗen, enen ma sai gaɗen <noise> ka sanki taki nder leddi woɓɓe.